Internet tadadi sona yang pastinya ita sanga mamana manaa ita sanga mamana jaringan yang ita jaringan yang akan terhubung falik no internet.